Kaam par tanav prabahndhan ke lie kachhu prabhaavee taarike apane ja sake Jinheme man shaant rahe aur kaam kee gunavatta behatar bane. Braj bhaasha mein tanav km karan ke upaay batae jaat hain. Saare kaam ko samay par karave ke khatir din bhar ki yogna bnao. Jaise jarooree kaman ko pahale poora karo. Aur phir baakee kaman par dhyaan do. Lagataar kaam karane se man aur shareer thak jaate. Thoda-thoda samay beech-beech mein aaraam karo paanee piyo halkee chahal kadamee karo. Aur saans lambee khincho. Kathinaiyaan haman to pareshaan mat ho. Baalkee samaadhaan dhoondhane kee koshish karo. Khud par vishvaas rakho ki tumhaaree chunautee ko paar kar saken. Subah ya shaam ke smay thodi der yog aur dhyan kro. Jaise mn shaant hove aur tanav km hoat hay.